Ome, si essu mos quita d'estoforeas i amás tamién mos premiti d'amejoral el nuestru rendimientu, pos sí. No ai de sel tan ergullosus. Quiciás qu'assina vemus ondi estamus hiziendu mal i deprendemus. Craru, el pobrema es quién grava i qué hazi alogu con essas enteracionis. Velaí la breva! Essu namás devía de hazel-si dendi los poeris púbricus porque si no siempri va a tenel golienda delas perras, i essu es assina.